Shinƙi gyullhubughima ghi ma siniya, ɗin mani Sirna, ɗin mani Sirna babu wi, babu wi bu shinkin bu Varakhi dabam, ɗin mani Sirna ba ma Lthin ma P’iLthin, ma ghanimu sirna ma laya gwan WuLthughima gwan ya ghan sirna, ghama we-e babu wi-babu wi bu vara pakana wuti daban, babu, ɗin mani sirna khin mun khin ghullhubughima khin kakhi, wi ghima, khin yi-yiwughima din mani sirna, ma vara wi wuyanu dabanmu, ghana we-e ma laya ma manigwan marfata ghana ma falu gigyi ti nu durai, ti Wulthighima, Lthin gwan yaga Lthabuɗa nufisin yaɗa ba manigwan mani Wulthi Sirna yaɗu va to ʒhi ca Sirʒakwi gma wundak ɗa va kwakwa, wani Sirʒihin bayu, wu iyaa, wu kumaa, wu ndaka Sinaa, ghama we-e ngyigyiyema Wulthighin ya Lthau, Lthin gwan yaka ɗa ai tungha ghi Lthayighima, MaLthimu khin gyullubu kaku-kaku-kaku kakughima ɗa ma, ɗin ma ʒha Sirʒakwai, ma siniLthin hyi Sirna cabuxha ma ɗa mani Sirna. Wakwa Sirʒi hyinma wi Ca wiyi ca Walima ma wu ndaka Sinauʒu, wu ndaka nahyuzu, wa lai wa sna sir, bahyi Sirʒhyina, to t’u kamasi t’u ƙamasi wa tsigha tufullasi, wa tsighi tufulasi, wundaka ga kuzau ghani hyi Sirʒihyina, hyi Sirʒihyina, ghani kwa Sirʒihyina ga, to, niga a badiyi pakhiwuya ba a pi ayy to ci to, ci ca dabam ghama we ngingiyemu ma ghana Sirni yanghima.